والله يافلان أبوي وأمي كانوا يتكلمون باللهجة النجدية واجدادي كانوا يتكلمون نفس اللهجة بس مع شوية يعني مع شوية كلمات قديمة واحنا الحمد لله لسه محافظين ع لهجتنا وعلى هذا الكلام أهلنا كانوا يتكلمون باللهجة النجدية وهي لغتنا الأم وإحنا الحمد لله لسه متمسكين فيها يعني وانا عندي معلومة دقيقة عن لغات أجدادي بس أعرف انن يعني نجي من قبيلة فلان ولغتنا الأم هي اللغة النجدية أجدادي كانوا يتكلمون لغة العصر الحجري بس أنا ترجمت لغتهم علشان افهمك